E karazan'e <hesitation> fitafy hindesy rehefa milomagno, ohatra moa zany sorita, sorita moa zany na kilaoty moa zany, da misy evakoa e kalison, da akoatrin'izany da minday seriveta avakoa ,satria rehefa avy moandro itegna ka bosy igny da firafirategna ame seriveta gnaitegna zay e fantako.